sunuwo, dee, ɲu, tin, naa ,honu, hozin ,hoɲu, hotin, anawe, buɛɛ ,buɛde ,buɛɲu, buɛtin, buɛna ,buɛhonu, buɛhozin, buɛhoɲu, buɛhotin, buɛanawe, buemɛ ,buemɛmade ,buemɛmabeŋu ,buemɛmabetin, buemɛmabena, buemɛmabehonu, buemɛmabehozin, buemɛmabehoɲu buemɛmabehotin, buemɛmabeanawe, buyabuɛ, buyabuɛmade'ere, buyabuɛmabeɲu, buyabuɛmabetin, buyabuɛmabena, buyabuɛmabehonu, buyabuɛmabehozin, buyabuɛmabehoɲu, buyabuɛmabehontin buyabuɛmabeanawe ,buyaɲu, buyaɲumade'ere, buyaɲumabeɲu, buyaɲumabetin ,buyaɲumabena, buyaɲumabehonu, buyaɲumahozin, buyaɲumahoɲu, buyaɲumahotin, buyaɲuma'anawe, buyaɲumabuɛ, buyaɲumabuɛ ma de'ere, buyaɲumabuɛmabeɲu, buyaɲumabuɛmabetin, buyaɲumabuɛmabena, buyaɲumabuɛmabehonu, buyaɲumabuɛmahozin ,buyaɲumabuɛmabehoɲu, buyaɲumabuɛmabehotin, buyaɲumabuɛmabe'anawe, buyatin,,,buyanaa, wmumuɛnu.